عشان تغير مصباح كهربائي، أول شيء تأكد إنك طفيت الكهرباء من المفتاح عشان ما يصير أي تماس، بعدين لف المصباح القديم عكس عقارب الساعة لحد ما يطلع، خذ المصباح الجديد ولفه في مكانه بإتجاه عقارب الساعة لين ما يثبت، شغل المصباح، شغل المفتاح وشوف إذا إشتغل المصباح الجديد إذا ما اشتغل تأكد أن المصباح مناسب للفولت اللي تستخدمه.